Oli babé néni sooj éjogi nucaméén gasontéén yo, aw béjoow ubajul érééb yara bufunuk, nubajul érééb yara bufira butak, nutaas kun jaraam siséét, nunaap so uŋa ukaan waaf nuñul ufaak nuriinde maal mamu uŋaar uréém. Wala nujoow ubajul érééb yara bufira butak, nuñul yo jaraam éñul, nuŋa maal mamu ukaan nékop miin ukotéén, nutaso, ufaak nuréém maal mamu. Oli babé mo injo ukaan mé nusontéén sooj.